Timbiao reta opa oyoaviavi oime ipïreriva yanda mbujuva, oime ikaviva, ikaviaveva, ikavinungañova, jaema kua reta ikavinungañova reta oyeporu arañavo, erei ikavivareta oñeovatu oime yave arete oyeapota yae jayae oyemonde